<hesitation> نعتقد إنه الحكومات يجب إنها <hesitation> ت- تعطي الأهمية ل- لكوكب الأرض والمشاكل اللي موجودة فيه من مشاكل مناخية وحروب، أفضل من إنه تستكشف الفضاء لأنه احنا نحتاجوا الموارد والأشياء اللي في كوكبنا أكتر يعني من الفضاء، فلذلك يجب إعطاء الأهمية للأـرض أكتر.